defande nii ha fulɓe ɗuɗai sosai amma wodi defande be suga, wodi je biredi nonnon, wodi je be kwakwa, wodi je kosam, wodi nyiri butali, marori, gauri, alkama koh muri.